நியாயம் என்ற சொல்லை நினைத்தால் நாகரிகத்தின் அடிப்படை. கோட்பாடுகளும் மனிதனின் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும். வழிகாட்டும் வழிகாட்டி அமைப்புகளும் நினைவிற்கு வருகிறது. நியாயம் என்பது அநியாயத்தை எதிர்த்து நியாயமாக என்னைப். பரிசுத்தமாக அணுகுவது நியாயம் என்பதின் மூலம். நாம் சமூகத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் சம உரிமைகள். சம வாய்ப்புகள் மற்றும் சமானிய சான்றுகளை. வழங்குவதைக் குறிக்கின்றது உதாரணமாக. உழைத்த ஒருவருக்கான சம்பளம் மற்றும் மக்களின் உ. ரிமைகளை மதிப்பது சட்டத்தின்படி அனைத்தும் நியாயமான. முறையில் நடந்து வருவது என்பது முக்கியமானது. அதேவேளை இது பல்வேறு சட்டங்களுக்கும். நெறிமுறைகளுக்கும் அடிப்படையாக இருக்கின்றது. மனித உரிமைகளையும் சரியான நடவடிக்கைகளையும். நிலைப்படுத்துவதற்கான உதாரணமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.